ס'דא א מורישקע, נאכדעם איז דא א מייז, נאכדעם איינס גרעסער איז א קעצי און נאכדעם א דאגי. נאכדעם איז דא א וואלף, איינס גרעסער איז א קאיאטי, נאכדעם א- א לייב, א גריזלי בער, א עלעפאנט, און די גרעסטע איז א בלויע וועיל אין די ים.